Tosteri osht ni mjet i vogël që lehet përmi naj pjesë t’kuzhinës. Aty i ka dy pjesë. Buka e preme n’rriska t’holla shtihet mrena. Tosteri lshohet n’temperaturën edhe minutën sa po don që ajo me ta rreshk bukën edhe kur t’bohet koha që buka osht gati, ajo e qet bukën nalt me ni zhurmë.